Mavuta kuna mavuta ya alizeti, kuna kimbo, kuna mafuta ya nazi, kuna mafuta ya <hesitation> korea lakini utofauti uwaho. Mafuta ya alizeti ni matana sana na mafuata ya kimbo ni matana sana. Lakini haya mafuta yechwi hivi hivi sasa mmh! yana utofauti kidogo, yana kaghunto. Ukembikia santuhu yanakaghuntu, lakini mafuta ya alizeti ni matana na asili yetu ya mafuta ya nazi pia ni matana.